Hamma hayvonlar ko'zlariga ega emas. Masalan, ba'zi organizmlar, masalan, parazitlar, ko'zlarni rivojlanmagan bo'ladi. Ba'zi hayvonlarda qalqonsiz orqa miya, ko'zlari bo'lmasa ham, boshqa his-tuyg'ulari orqali muhitni anglaydi.